Ushqimi organik rritet pa përdorimin e pesticideve kimike ose plehrave sintetike. Ky lloj prodhimi priret të jetë më natyral dhe më i qëndrueshëm për mjedisin.